Albatta, yong'oq, kishmish, asal, bodom kabi mahsulotlar inson xotirasini judayam yaxshilashga yordam beradi. Ularni aralashtirib isteʼmol qilganda esa, inson xotirasi juda qisqa muddatda yaxshi natijalarga erishishi mumkin.